زه د افغانستان يم .او افغانستان يو غرنۍ هيواد دي. او غرونوکې يې کانونه شته دي. او طبيعي منابع لري، روانې اوبه لري، په کافي اندازه يې اوبه په سيندونو کې دي، په سيندونو باندې يې برېښنا بندونه جوړ شوي، ځمکې يې په باندې خړوبېږي، او دغه هېواد لرغونی تاريخ لري. د ورېښمو لار يوه تاريخي لاره ده چې د مرکزي اسيا هېوادونو سره تجارتي لاره ده، او افغانستان ته تجارتي کاروانونو له دغې لارې تګ راتګ کاوه. او افغانستان چې دی، د خپل ستراتيژيک موقعيت او داخلي ګټو په خاطر خاص ارزښت لري، نو همدارنګه ګاونډي هېوادونو، ځيني او ځيني نورو هيوادونه هميشه د دې هېواد د نيولو هڅې کړې دي، او په دې هېواد کې يې رنګا رنګ لاسوهنې کړې دي. يو نوم په بل نوم، خلک يې په ارامه نه دي پرېښي، وينې يې تويې کړې، امنيت يې خراب کړی ده . د افغانستان ولس چې دی، هغوی باتور دي، باغيرته ولس دی، همېشه د دغو بهرنيو دښمنانو په مقابل کې درېدلي دي، د خپل هېواد او د خپل خاورې څخه يې دفاع کړې ده . نو زه په دغسې يو هېواد کې زېږېدلی يم دا يو لرغونی تاريخ لري، .او افغانستان او د افغانستان يم

مسلمانان چې ده، په کال کې دوه اخترونه لري، چې یو ته یې کوچنی اختر یا وړوکی اختر وايي، او بل ته یې لوی اختر یا د قربانۍ اختر وايي. او په دې اختر کې خلک له وخته نه تیاری نیسي. د اختر لپاره نارینه د اختر په ورځ باندې په سهار کې حمام کوي، نوې جامې اغوندي، او ځینې خلک چې نوې جامې نه وي کړي، هماغه د کور جامې کومې چې ورته ښې او مناسبې ښکاري، نوې اوسي، هغه اوتو کوي او هغه اغوندي. نارینه د اختر لمونځ د ادا کولو لپاره مسجد ته ځي، په ګډه سره یوځای د اختر لمونځ ادا کوي. د اختر لمونځ د ادا کولو څخه وروسته یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي، غاړه ورکوي، خپله خوښي لمانځي، اختر لمانځي. بیا یو بل کره ځي، دوستانو کره ځي، د اختر مبارکي ورکوي. که چا نه څوک خپه اوسي، یو په همدغه اختر کې سره پخلا کېږي، او دا یو ښه موقع ده د پخلا کېدو لپاره. او دا کره چې څوک د اختر مبارکي دپاره یو بل کره ځي، نو هغوی ورته د اختر مېوه ږدي، وچه مېوه وي، تازه وي. افغانستان په مختلفو سیمو کې د اخترونه بیا په ډول ډول لمانځي، لمانځل کېږي. هره سیمه کې چې څنګه رواج واوسي، هماغسې اختر لمانځي. او ماشومان چې ده، ښځینه طبقه، هغوی بیا د اختر په شپه باندې نکریزې ږدي، بنګړي اچوي، سینګار کوي، نوې جامې اغوندي. او د <hesitation> ماشومانو چې ده، هغوی لپاره ځي بازار ته، دوکان نه سودا کوي، او ځي میلو ته، لوبې کوي، په ټالونو کې زانګي. او زموږ په سیمو کې چې موږ ماشومان وو، هغه وخت کې به په ټالونو کې به موږ زانګل، کودیان به مو اخیستل، او <hesitation> یو څه وو چې له لرګي څخه به جوړېدل، هغه وخت کې به مو چرخه فلک ورته ویل. ستنه به درېدل، هغې په سر به یې سر په سر تېرول، سر په سر به نه، یو د بل دپاسه به یې تېرول. داسې شکل یې لاره لکه د جمع شکل، داسې شکل به یې لارلو، او د هغې په منځ کې به بېر بېرنګ، او دا هم د ټال په شکل به وو. لکه ټال کې چې څنګه لرګی ایښودل کېږي په لاندې برخه کې، بیا داسې پړي، بهترینه ځوړند وو، او په اخره برخه کې به لرګی و. بیا به مو یوه پښه یوه خوا واړوله، بله بل خوا، او هغه نفر به دا تاوول. نو د دې لوبې او د دې ټال په مقابل کې به موږ پیسې ورکاوه هغه نفر ته، او دغه چرخه فلک به موږ ورته ویل. نه پوهېږم په نورو سیمو کې به په کوم نوم یادېږي، خو دغسې یو څه به یو جوړول به هماغه اختر کې، او ماشومان به له دې نه خوند اخیستل او خپل ساعتېري او خپلې لوبې به یې کولې. او ښه شېبه به دا وه زموږ ته چې موږ ته څوک اختری راکړي، چې زموږ کور ته څوک راغی د اختر مبارکي لپاره، یا موږ به چا کره لاړو، نو موږ به هغه د مېوې نه، چې موږ ته مېوه راکوي یا مېوه موږ ته ږدي، د هغې نه به موږ اختری اخیستلو، یا اختری ورکولو ته ډېر خوشاله وو. نو په ماشومتوب کې هم ورته ډېر خوشاله وو، او اوس هم که هم څوک اختری راکوي، په دې ډېر خوشالېږو. دا ښه شېبه وه، دا ښکلې شېبه به وو زموږ لپاره.

د یو بریالي انسان تر ټولو مهمه ځانګړتیا چې ده، هغه د وخت څخه مثبته ګټه اخیستل دي، او وخت نه ضایع کول دي، او خپل ورځني کارونو لپاره مهالوېش یا تقسیم اوقات <hesitation> جوړول دي. په ژوند کې هدف ټاکل دي، هدف یا موخې ته د رسېدو لپاره هلې ځلې کول دي، مثبت فکر وي، محرک واوسي. نو دغه د یو بریالي شخص لپاره. <hesitation>

هو، زه په خپله مورنۍ ژبه پښتو باندې لیکل او لوستل کوم، او پښتو ژبه مې خوښېږي، او دا د افغانستان د ملي ژبو څخه یوه ژبه ده. ملي ژبې پښتو او دري دي، او پښتو ژبه زما خوښ ده. په دې باندې لیکل او لوستل کوم.

د کابل د سروبي ماهيان خو بيل خوند کوي، او ماهيان چې دي هغه د ننګراهار د ډرونټې ماهيان مزيداره دي، ښه خوند کوي. او ما خپله څو مياشتې مخکې دا ماهيان خوړلي دي او اوس مې په دې ژمي کې بيا ورته اراده ده. ځکه چې بدن د ماهيو غوښې ته اړتيا لري. د ماهي په غوښه کې وټامن ډي دي نو لازمه ده چې د وسه د توان سره هر څوک د هغه څخه استفاده وکړي.

مورنی ژبه نه یوازې د خبرو وسیله ده بلکه د فکر، هویت او پرمختک وسیله هم ده. يوازيني ځایونو کي چا خپله ډیر لیدلي دي ده، ځکه که چیري موږ یو نوم ليکنه کوو د یو شي په اړه باندي د یو زده کړي یا یو کار اړه ځای کي نو هغه پښتنه را څخه کوي چي ستاسې مورنۍ ژبه څه شی ده ده. موږ ورته وایو چي پښتو مو مورنۍ ژبه ده، مطلب هر چا چي هره ژبه مورنۍ وي هغه ورته وايي. او بل په ښوونځي کي چي د زده کوونکو اساس ټاکل کیږي، هغه وخت هلته د شاګردانو کارت سوانح کي رسول کیږي چي ستا ددي زده کوونکي مورنۍ ژبه څه شي ده، پښتو ده که دري ده.

زما په فکر دا درې سره ښه دي. که سړی دغه ولري، په خپل طبیعت کې باید دا درې سره ایسته کړي. وېره چې دا هغه ده، انسان په ورځیني پرمختګونو کې <hesitation> خنډ جوړوي، چې یو کار یې یې د زړه څخه نشي کولای. مطلب که ته په یو ځای مجلس کې وینا کوې، هغه نشې کولای. که چېرې مېلمانه راشي، د مېلمنو په وړاندې ته باندې نشې ورتللی. مطلب یا د شرم یا د وېرې احساس کوې، ځکه ځینې ډېر کارونه دي په ژوند کې چې هغه د وېرې له خاطره بیا خنډ جوړېږي. او غوسه چې ده، غوسه هم باید سړی کنټرول کړي، ځکه بې ځایه غوسې <hesitation> مشکلات جوړوي. او حسد یې دی، زما په نظر یوازې باید تعلیم کې وشي. که موږ وګورو چې د پلاني سړي دومره پرمختګ یې کړی دی، نو موږ هم باید هغه ته وګورو. یعنې په سالم رقابت حسد ورسره وکړو. او ورځینیو چارو کې وېره او غوسه، حسد یو هم نه دی ښه چې موږ ورسره ملګري واوسي.

د وخت په ارزښت باندې بې‌پلانه خلک نه پوهېږي. څوک چې وخت نه پېژني، هغه د ژوند اصولو او پرمختګ ته هم ترجیح نشي ورکولای، ځکه وخت دی روان دی، هغه هېچا ته انتظار نه کوي. د نن ورځې کارونه او د نن ورځې وخت چې موږ لرو، سبا هغه وخت زموږ سره نشته، هغه شېبه زموږ سره نشته؛ نو باید په ژوند کې وخت ته ډېر احترام ولرو، باید د خپل کارونه په پلان باندې مخته یوسو. نو که موږ خپل کارونه په پلان باندې مخته یوسو، یو خو به مو کارونه سرته رسېدلي وي، بل به مو پرمختګونو کې کومک راسره کړی وي.

پخوا نه ده، اوسنۍ زمانو، په اوسني وخت کې هم دا رواج شته، دا دود دی، موږ یې وینو. په ډېرو سیمو کې له یوې خوا هغه ډزې دي چې د اسلحې له لارې کېږي، او بل هغه دي چې پتاخۍ دي، که پټاقۍ دي، نه پوهېږم، همدا چې کوي. نو افغانان چې دي، نو ډېر وختونه یې، ډېر ژوند یې په جنګ، په جنګونو کې او په دې ډزو کې تېر کړی دی. نو دا ماشومان، د مریضانو او د سپین ږیرو په طبیعت باندې، یا په <hesitation> مزاج باندې ښه نه لګېږي. باید د دې پر ځای د ډول وهلو، چکچکو وهلو څخه، یا د دریا وهلو څخه، یا د دې څخه کار واخلي، نه د ډزو څخه.